ɚndo njo ta gadampali o hɚba nachang makɚ gɚɗiya huu go jigɚda tɚm go pu pala bit, ma bitya tsafa go hɚɗɚ gadampali ko <noise> maji sɚgardzɚ kusha go hɚya, go chinda go bɚla jigɚɗɚ biti sɚgɚu ma bitya tsafa go <noise> nyi ko batlɚɗɚ huua ɗɚ kiɗi, jo bwa ma kaɗaka nda laa a bwaɗi go rage huu a kiɗi jo glaka bwa sɚnyi mɚlmɚlu, vanya gefe do ndɚɗɚ vanya gefe wa ndo bwa dɚhɚu barazhang mandɚ nda bwa go hɚnda go sɚlna ndara mal, go sɚlna ana albasa, ngam njo sɚlna vanya pɚchi ana albasa, kɚl tasɚu kɚl chita gɚr pɚu gwa vɚnya pɚchi go sɚlnanyi ɚnda goi kala sɚnda gɚ uya, maja zɚr nda sɚgwarng da gɚ uya go tagu ni nacha maa go galaka jigɚtɚ mal go pu albasa go nda pu <hesitation> chitachita mda gɚ uya ga haagwa magɚ sɚlna ja kɚl pu kei magi, go pu wna, go nda hɚdɚ go wu agwa kwa. Go gwazhiɗi maga laa kaɗa sɚla go dzavu biti kaɗan agwa kwa najang ma ji bwarbwa kadangh magɚ nda la bitinda a shiuɗɚ kwa, gɚ gwazhar gɚ ngaɗe a sɚlti go hɚna maga hɚna kɚl tɚra i tɚkɚ gadam palinga hɚyadza vanyi da nda njo mɚrnyi njo na gɚdab uada o hɚba magɚ jigɚɗi. ma gɚ gɚɗɚya huu ga jigɚɗɚ biti ma bita tafa kɚrnghɚ ko gɚkɚr kadang a sɚyatɚ kɚri. Nachanda ana gadam pali katlaua njo mɚrnyi ma, ma bita tsafa ko gɚɗɚkang go chinda ni. Magɚ pu ago tɚm go gwaɗinyi ba gɚzɚya ndɚla tɚm. Go nda pu <noise> go nda watlɚɗɚ wada go pu agwa kwa. Go nda tsɚɗou kɚi albasa agwa kwago nda punyi magi, go pu wuna go ushiɗi, najanga njo na gɚdab uadad ani. Ma go ta ɗɚfɚ tsɚu, magɚ gɚɗɚyo huu go jigɚɗi tɚmɗɚfa adɚ hua. Ma tɚma tsafa go mɚrtɚ talgi go nda ngyar talgi jo bwa ma talgya bwa go nda dzɚgwa shi hɚtɚ upwa go punyi maga pu upwa ago tɚm go ushiɗi ɗɚfɚnda. ɚngwa ga gwaa pu upua valwa, bɚliya ga nda tsagɚwu aɗa go nda pu upa o ɗaɗanyi valu, o ɗa babalu, ada go nda nau ushiɗɚ wa maga pu upua ago talgi gɚ ngyar talgya bwa go fu ɗɚfu upu kadang ogwa kwa go ushiɗi amma matɚnda ɗa ada gɚ gyar talga bwa wa mago nda shilusha o ɗadɚf wi ɗɚfɚu katlaunda, njwawawao na ɗɚfɚ ma nji baya fu cha kwa njo nɚni ɗɚfɚ nɚnnɚna ada ta wa kɚi alenjo na njo ushiɗi ado ushi wa ngama adai bwa wa. Maja kuipɚlagɚ inɚ sakanɚnnɚnɚ ina mandɚ ushiɗɚnghɚ ɗɚfa njo ndu zɚnɚbiyo ana ma. Kɚi ama ama a ushibiya dɚfa ngama mya nɚgɚnd. Pamu atsa nɚ kuimabii inda. Njo ushi dɚfɚ umbudla ado gai aakɚwa go laa a sɚwa ɗi, kɚl biti nwa kekɚri ɚngɚ njirawawao na amma magɚ ngyar talgingha bwa maikyau, magɚ nda shil pla upungha daidai agwa kwa, go ushiɗɗɚfɚngha, go biya fe dɚfa ko hanyi mɚtlɚu ɗɚfo nau mɚriya njido shil zɚndɚbiya ɚnda ɗɚfɚ nɚnnɚna ɚnyanɚ nja tawa. Amma mɚkɚku, ma dakɚ kar mɚr ɚngɚwa ɗɚfɚngha ado bupuchi wa go ushi ɗɚfɚ ɚmbudca gavi njo na kel jiga karfe kwabɚɚthɚ nɚ puchi go ina dɚfɚnda a faraɗɚ sɚwamagɚ fu chaga gwa o tɚra sɚyo ndɚl ngam ada ta wa mago ta sɚgwar tsuu, dlaɗa sɚkwar nda go ta maja sɚgwar bɚlanjing gɚ uya go ta, ndara ana uada, magɚ jigɚɗi biti atɚ huu ma bitinda a tsafa go pu bɚlanji angwa kwa. Magɚ pii bɚlanji maji bwarbwa go tsaabiya, go saya china a hai mwamwal guraja o wura go bɚla jigɚɗi vanya biɗi aɗɚ huu. Ma bitinda a tsafa go punyi bɚlanjinda, go nda tsɚɗu albasa ma ji bwa go pu uada njonda shil pu magi, kɚr pu <noise> wunu, kɚr hɚnda. maja da go mɚrnyi ɚngɚ tsuu wa alenji, alenyi da nda njo na njo gubatɚ bɚlanji magɚ jigɚɗi bɚlanji adɚ huu, ko tsafɚa, go hɚnda, go china. Maja go gubanyi njo nam abenya njo uba ana jankara. Alenya nji ndo guba ana kalfi magɚ tsatna bɚlanji magɚ hɚna go sɚya jigɚɗɚ biti aɗɚ huu kadang o ndɚla tɚm go chinda bɚlanjinda go punyi mɚgɚ pu maja kalfi gɚ uya go tsana kalfingha ko kuwa go chunda kalfung mai kyau go sɚgwar nakɚ uya go pu agwaɗɚ ahza, go nda shil hɚi dzɚr bɚlanjingnda go pu agyagɚri, magɚ pɚngɚri agyagɚri go nda shilna gɚi chita nda gɚ uya kɚi albasa, kɚi magi, kei wunu kɚi mal, go pɚngɚri agyagɚri, go hadiya sɚgwarngha jo bwa a vanya sɚda o ɗanɚwa amma magɚ ma ada gu mɚr ɚngɚwa alenji ndona ndo tagu sugwar, kɚinwa chanda do chiyɚ muamaal wa ndɚ da gɚro nau tagu bɚlanji gɚro chiya mwamwal wakɚlnda ma adagɚ zɚndi ɚnda go ta wa najo gwaaɗi alenya nji maja sɚna a tsɚmiya nji, a dabiya nji, lɚbɚra o tɚnda atsa nda ndo yina nandanga o mɚr sɚrsu ma nandanan tɚtɚm atanghnda gama mya ada ndo zɚndɚ ɚnda ndo yi mɚrinyi wa najo gwaaɗi go laa alenya nji ndo najon ji do nau kwasɚɗɚ wa magɚ la ndɚ tagu go ngaɗɚ muamualu ada go nau kwasɚɗɚ wa dlaɗa ɚnda tlagɚnyi a tanga a gwaaɗir sɚ ual hɚbiya ta, nɚ alenya sakana manja nɚea, naea unɚnnɚn ngulishaa saga nɚnnɚna da eo nau tagu wa. Njirawawa go laa nanda nɚgɚnda go wadlɚnga magɚ hiɗɚnda ga bagunda ndo nau banghnya. kɚi walaha, kɚi kudaku. Sɚda gɚra njira wa wao nau hanyinɚ wa. Amma anɚ go nda lea sɚ shaɗɚ sakana go ninyi alenya sɚ wi ngɚngɚnga anɚ zɚr maa ada jo nau tagu wa, ya ada jo gwaa ja dlɚdlɚbɚtɚ wa gɚrnda ma pɚshinda ja mɚrya ngɚ ɗɚ sɚwaɗanyi go nda jo dzɚgwa bwanya ɗɚ kɚri ai ada jo nau wanga yo tar jawanga gwaaɗi ana tar fuwo jigaɗɚmangam vanya pɚchi maja go fuwo jigadɚmangha go jawar maa sɚda nda go kasa mɚriya wa nɚhɚ sɚns gɚ gwaa gɚ tagunga go nau tagunyi najo gwaaɗi magɚ nɚnda alenya sɚ go laa atɚ vir ta maa o sɚwaɗanyi, ngama mya samma singana go laa dɚhɚ sɚnda ndo i yɚr sɚnda ndo fu mala gwa hahɗa magɚ wur uya walaha ngɚ gɚ ba gunyi nɚ ga ada ada ga aji aji namda nɚgɚnda hanyi gɚnda, a hanyi dɚnda pɚshinda go daga bɚta nɚnda vanya sɚ sɚgɚ wa amma magɚ shilnanyi sɚ wungɚ nɚ zɚr sagana o huba ngɚga jo nanghɚ ma da jo zɚnɚ wa magɚ tugui wadlu, gɚ ndzaguya wadlu jo narngh ma da jo zɚnɚ wa magɚ tugui wadlu, gɚ ndzaguya wadlu jo narngh ma da jo zɚndɚ wa alenyi go laa nja towu wadlɚ dangh njo bagu anji do fu uado gwa wa.